endurnýttar væntingar sem stendur að baki sýningunni sem fram fer á ensku hér er bara hlaðborð eiginlega við spönnum allan skalann við förum frá klassískum ballet yfir í óperu yfir á klúbbinn tökum

verkið er óður til

og Sigga Eyrún takast allar á við þú hannar búninga útlit og þessa rosalega í rauninni skúlptúra sem við sjáum þetta hlýtur að hafa verið mikið verk já þetta var bara hrikalega gaman sem búningahönnuður hvað geturðu gert skemmtilegra en drag hvernig er þetta saman sett von að þú spyrjir þetta er

í raun og veru mjög

einfaldir hlutir bara nóg af þeim nógu mikið af öllu sem þú finnur

að hinu og þessu brjóta í sundur einhver hálsmen og skúlptúra þau einhvern veginn saman þannig að þetta meiki einhvers konar heild

að minnsta kosti þremur hlutum við meira er meira í þessari sýningu að öllu leyti vinur minn hann Skúli skelfir hann málaði þetta allt það eru alls konar í þessu ef maður fer að skoða betur skemmtileg smáatriði en þeir sem koma á drag búast við því að fá smá stuð og skemmtun og fjör stendur þessi uppfærsla ekki alveg undir þeim væntingum jú gott betur það mikið hlegið mikið grín og mikið gaman og kannski eitt og eitt tár a

hefst hér á Akureyri í kvöld framundan er fjögurra daga menningarhátíð með alls konar gjörningum út um allan bæ þetta er samstarfsverkefni nokkurra aðila hófst til að samnýta eða bjóða listamönnum lókal í Reykjavík

og performera á Akureyri og úr varð a hér er

það hefur alltaf verið gífurleg þátttaka úr er þetta umfangsmikil dagskrá í ár já tuttugu gjörningar nær þrjátíu listamenn tuttugu og átta svo er það Verkmenntaskólinn nemendur koma hingað af listnámsbraut og fleiri deildum á gjörningunum sem er

hvaða þýðingu hefur það fyrir listalífið á Akureyri að halda svona hátíð heilmikla bara upp á að fá svolítið vítamín eins líka fyrir mig og þig að það sé ekki einungis

verður sett á morgun í níunda sinn en þar er lögð áhersla á framsækna

en bækistöð hennar er í Marshall húsinu með þetta

hugtak rauntími og kljúfum tvennt raun og tími og hvort tveggja innan gæsalappa þannig að við erum að kanna

þetta eru ansi margir listamenn þrjátíu til fjörutíu

ólíkum aldri ólíkan bakgrunn sumir eru látnir sumir eru faglærðir faglærðir aðrir ekki

Kristinn Guðbrandur Harðarson hann er með sýningu uppi í Ásmundarsal þetta er listamaður af minni kynslóð sem mín kynslóð þekkir vel til og ber mikla virðingu fyrir og kynslóð Hildigunnar og jafnvel yngri listamenn rétt vita af honum okkur langar til

hann hann er ofurfrumlegur hefur mikil

áhrif fyrir aðra myndlistarmenn svo er hann líka mjög aðgengilegur þannig að okkur fannst kjörið að beina kastljósinu að honum við

ákvörðun um að kjarna hátíðina svolítið þannig að það á ein manneskja sem á

fjölskyldu og annað líf að geta komist í gegnum alla viðburði óski þessi manneskja þess það er alveg hægt stærsti hlutinn

og síðan eru fjórar minni sýningar hér og þar og síðan kvikmyndasýningar í Bíó paradís og einir tónleikar skemmtileg áskorun

nennir að sjá allt saman ná þau kannski okkar heildarhugsun með því að pæla í því af hverju gerðum við þetta svona eða hinsegin menningunni er þá lokið þessa vikuna en það er nóg að gerast til dæmis í Háskólabíói þar sem

verður frumsýnd og hér verða líka tónleikar um helgina og Ellen Kristjánsdóttir á laugardagskvöld og svo er það alltaf myndlistin alveg

rétt í Listasafni Íslands er að opna yfirlitssýning á verkum Jóhönnu Kristína Ingvadóttur menningin fellur niður á mánudag vegna

en við verðum aftur á okkar stað á þriðjudaginn þegar við rýnum í ástfanginn Shakespeare við minnum á

þangað til góða helgi